<noise> <hesitation> Igny da tena mamokatsy herin'aratsy igny ka. Laha gny tany mandroso manahaky an'i Amerika agny. Da igny izao gny tena <noise> mitovy am rano mamokatsy herin'aratsy regny avao koa gny herin'aratsy aboakiny.